<hesitation> <noise> Dabbawa walla marndi ɓurndi yiɗeeki, miin kam mi suɓay <hesitation> laahooru. Ngam kayru laahooru, <hesitation> to en koosii nonno ndu yiɗiri <hesitation> joomiiru, ko huunde kaaynɗinnde. Ngam to haa a nyaamnay-ndu nde go'o koo mi wi'a a tokkay a nyaamna-ndu. So kayru ndu anndaa ndu dillana goɗɗo. Kala ko heɓ-maa fuu, <noise> kala ko naatu-ɗaa fuu, ndu wonnday e maaɗa ndu doggataa ma.